Nokbar kusubui nog farnaino bono vacuum cleaner hino. O machine kaaisa kotor drum ba wasung hai manwui tongo tei motor bo kaaisa tongo. Motor khe nokbar kusubnani bagwui tei drum khe kusubjag manui no thumui tonoi mano on machine. O machine o teibo kwbangma manwui bo thepanani nango. Waisa o machine chalog khe bo gana gini jabra tei kwbangma moila rok kusubui drum o da ui khibo. Waisa drum kwplung onkhe bono fataro ba kaaisa mawnui daui mano. O machine bai ree rwja o kwfajak hadului no kaham khe kusubui mano o drumo.